أول شئ تشوف كتب تحبها يعني وتحب تقرأها بانتظام، لأن القراءة أساسا تهم الكتابة، بعدين تخصص وجت يومي للكتابة حتي لو كانت أفكارها يعني بسيطة ويمكن كمان يعني تنظم لمجموعات كتابة أو ورش عمل عشان تاخذ يعني ملاحظات من الآخرين، وخبرة بعد أهم شئ أنه ما تخاف من النقد اللي بيجيها ،وتسعي إنها تطور من نفسها.